Bədlamu dai na ikau, aa bara kalau gaskiya, nda kaawo naa atu dau du amman kapa ja rawa da miyau don ja kalau maa a kiiɗa gənən amman nda jibo cin se nda mpi ci iiɗau, ci kurwa, ka jiɓa aɗan pa kanci bai nda mpi ci i dolle gaaɗa karrgum annoba